Mdi zeiji yi ci asun, yenda i na hwen a sun gi nutsu a wapan. I ba a jon nwi ju, i ba a a bua bye na bawu dan ajenʒan, i ba a na tswi, i ba a bua bye na ba ru daí a zen zan, i ba a cukunu, í ba adí, i ba a mu, i baa a a za wi, i ba a yo, i ba a a hwiku, sai wakhini kenyi ci yi wa ji zhen, i ba u a keshu a kennu ju. Then u ma yi bi a yi bye sati, a sati a hun, i na yi ba a nyunu ladi i na yi ba’u den a nyunu weì, a litinin u na yi bau dan a nyunu di, tuesday ina yi bau̍ dan a nyunu tse, wednseday ina yi bau̍ dan a nyunu zo, thursday ina yi bau dan nyunu. Byin. Friday ina bagu dan nyunu byin then u ma bi gi bye nyunu sebe ina ba’u dan tibi sebe – ti be zo. Then u ma sake, m’di sake hwin sangu. M’dan a january i ba gu dan a jonwu ju, a sun dʒun hun sun pyin ina yi bagu dan a a zhen za, sun tsara ina yi bagu dan ra zauri a natswi sun nyina, ina yi ba gu dan zauri, sun tswana ina yi ba gun dan cukuni, sun shizen i na yi bagu dan a a a a a na a sun fa, sun tsupyin in a yi ba’u dan a ni, sun ntsa, ina yi ba’u dan a jenza sun tsunyu in a ba’u dan a nawi, sun dʒwei ina yi ba’u dan a za ri, sun dʒwei wan dʒun in a yi ba’u dan hweku, sun dʒwei wan pyina i na yi ba’u dan a karshe ju. Wa ken nu ju. Toh mdi nde ni bi gi bye a a ne ne wapan wa mcum mko dʒwa sun gi yo deidei na. A sun ta ta ta ya pan a gye ba a ba, agye ba aba gi bye a kyon ‘a bye kyon na ya ya, a bye a jo so sai na tun ndi zun ji na bi abye jo so sai na. Agye ba ba bye ya da na tsa butso gi da, sai bye tsa butso, tsa tsa tsa anyunu ya kobe, bye dani toh bye yi be cho’a bye ri yi bin do ba o a bye zu kpazu gí cho ando a fyi a ma wa bye ka bi ndo wai an a a fitse riga tse bye’a. Toh’aa. Aba dan au yi nua am ba na yi dana agye dan amba a afyi in yi shir ya’i ba u dan m bi mbi zu bye ra’o yi ka’a da mu wa ba re, agye dan yi gu na ana ku ba andu wa kurī nde wa ri nde zo wa yo ma ma, toh au a agye dan yi gu na ana ku ba andu wa kuri nde wa ri nde zo wa yo ma ma, toh au a agye danyi aba dan ku ri ndegu zo ra ma, aba dan an am mi yi nu dan achoa am ba a pa ra ina yi shirya i ba amma u dan nden dzo wayo mama ndi zuka re udan aie, ku ri nde gu dzo, toh bye hadda gu ba tswin ne katta bu ge nde ho dzo a fin ndu gye, a gye ba nde bande tswan gî cin’a ma, bye tswa dī bye gi yo na’i yo. Bye tswan di bye gi yo na’a na ya na, abgye tswan ba de na ya, kiina’a kina na ya ai ya mbya cin tan afyi, ai tswan a du an du’i nde da’i gi cin a tan afyi, afyi a mbye gu dan, a a ani ari hun a ani hun, ku dan, wato bu apa u nana bu a pa ri kyan-ka’a a cho bu wa ba wa mikyan ba ban na ba hun sai, m’ai kyan ba ban ba base vin afyin du zu tan vin, au kuma cidon tsa aba ba busira. Ku nwu pwa wa ni pwo ndu zun na dei dei na, kun nde so wa in ko mayitsami ku du co wa ku ri pwadʒu ri yo, wa ku nwi pwa ra yi ya vin wa agye nde gu nde vin ta gi nukyon afyi na vi ni, andu a aba du zu pwo a a ndu a na ba sho ai fye’a agye na pyin vini, aba bere gu’a, fyi bere bye ‘a. Toh u mbya abu wa hwaiya u ma na ya hwan u ri mbya aba ba agye na shirya be ba ra. A ci na ‘u asun wa ci da ra, jin ya in u ma yi bi gi pyin’u bacho, ka faba nde nwuʒa ‘u mua mua nde gye buan gi pyínu a bacho ba. Vinti ga uma yi mbya dan u mua mua nde nwuza’u nde gyebuan wa in ci’a, a gu ku ka ya pyin ba, an a wa ri u ri yau ri gi pyin ba. Mbya au wa ri kasin re ben au. Asun de asun fa. Mcun m vya che yi be abu asun wa’i ai wapan i, ibi na’i zau i na yi tsa’u, kama a jo nwun ju’a m hyan v’yache gi yo nai ya m’hian zenji ri yo ‘a a go nwu ju ci a lokoci’a abu a tswi tswi bye na mbya na bin byara gi ndo. Pajukum hobu kata son ndo bye ri na fo vya ‘u abye ndo abu na’i san san bye toh, apa ma ho ma ni ku ho kīn ya na’i a bye da bani gi yo abu zun ba ní ri yo bye ri na awu c’iu indo, then a jenza’a a lokoci’a a cu ku ku ku zayi zen za a lokoci’a ku na yi dan tayi dan ra kowani a pa wani u ma yi nu u ma cí apa wa na ne, u ho ge tswin butso u, u tsa shiri tswin butso u so, don do da ga gi re ya pyin ku na dan tayi so ma hun na dan ta dan kuyi weiwei, a cu ri ko ko wa hun, ci a zenza. A natsurí a kuma sun tsara hun ci gu nadan tara na ta yi wa imbya yi dan tara abama yi da bi wa ci ya bye da bye da ri wa’i dʒo vu re wa ri tu hin rea lokoci wa in wa huan ci lokoci wa a wapan i, a wapan rî do hun, a pajukun ri do ya na da bi na tsa bu hun. Asun ayi na kuma cî wa bye na yi ba’u dan a zawi, a zauri a a lokoci’a a wi na yi za’a lokoci’a aiwi na yi za hun. Au pa ma yínu dan u tsau m biya shiriba u do dun don a yo mba wa ni yi para ka bye huan hun. A cikoni, a cikoni, a lokocia a cu ko a ba nani ri do bi na yi na ni bye ri na yi náu. Aba ba ba, bye do ri ya yi na ne ko ma yi pan a hire bye-bye na umaya ya pan jen uri bi hwa be, ma uri do ge hun, lokocí bii ra hun, wa u ya nane, u hwa u ya na, then a adi ma, a lokaci wa u nan, a lokoci, a lokoci a wunu a na jʒwan, a jʒwan a cu ri tsaka a ko dʒwan dz. un kun kuri wei yi tsaka ya pan a satin dʒun ko sati pyina wa’a ku ri ca sake yi weí then ayo’ a ra hun a lokoci’a kata a a a nwudʒa ba dʒwa a rí ana na hun ku ri para na yi weí cu, a lokocia iri na yi mbya cu hun, i ni na yi mbya cu, a sun fa, a sun fa ꞌ a a lokoci’a i ci i ri mbya A cu, uri ci’u na ma u rí ci’u na ma u rí mbya ma u ri zaa bye ma u rí mbya zu cu ri ta ba, u rí cia na vīn u ri mbya ri na myi dei dei dei dei dei u ri mbya wa ʒun fye u rí cì u ya yo u du ka u ra ba i cín ye afa gyere u gìn ndo. Kamakwai wanì yo zun wa m kpazu m na nga m kebi yi fi, gi fi tan bye wa fon fa toh a lokoci ma iba a gwada, m’ bi gem’ba i ci ye, a fa, sun arī pan soī, m’ka’kam nádi fa a n ba. A lokoci ye, a sun fa hun. A yo a gban yo kuma a gban yo’a ci lokoci a a byi ba na ne ka ya ya huan na yi gban zamkpa, na ya gban a a a abye a bye in ta a so na yi gban bu i tsui tsuí i yo then a sun a ntsa hun then, a a yo, a yo bani gi bge lokoci a i ba’u a yo ‘a, ayo ba ni un u ma yi ya gye u ba u, a yo, a yo’a hun, asun yo a huan, in u ma yi tsa ge u ba. U mbya ba nani u mana dan un na bu uri ya na bu u ri dan a abujun san ba, bu jun byen̍n ba kuma while antsai, u yi dalili bu wa u hwa hunu u tsana u nage ‘u ba a buwa bye na da yi ayo ba ni, ayo ya, then aku, aka, a za ku, a zaku a i na yi bau, azaku a ci lokoci ‘a, ku yi na ta ai ni hi a cu ba nda’nda nda udmbya ku ma yi zu dʒwa dʒuna, ku na ta cu ba nda nda kuma yi zu wa gban gban na kuna’i ta cu ba nda nda then u ma yi bi yi bye a a hwiku a m na yi mbya a lokoci a wo a hunturu, i na yi ba gu dan ra a hunturu wa kowaní pa ma ri yi gu, a lokoci wa a wo na yi sa wu, a wo na yi sa kowani yo ani, na’i sa u ri mbya padʒu, padʒun ma uri ri andi gbo gbo ma u ma na yi bi, u ma yi kusa pa ma yí tei u pyu ba a bye ma yí na ken u ma yi te’u pyu ba u ma yi teu bu wa mbya bye ba wa u mbya ba wani ni n be kwan ba dini ma waʃzun ni yi ni ba, so lokoci wa yi huan, a lokaci a, a wi na yi sa so sai na, a wo na yi ta so sai na, u ri na na saí u ma yi nde bu wa be di bedtsir ken di’u ba im ba haka ba a wo yī tau sosai na then a kaeshe u’ ju. A karshe’u juba ci’a sun a bye mba awa na dun yī yo wa ko wani pa yi dan a ju vīn ra hun. A lokoci bi ko wani pa ni yi bin ndo hun yi bi nyanwu wa ma yi nde buju bu wa na yi ben gi bye sun wa re ku ben bye sun wa kyan re kata ku yi ben wu, gu ma dan ku ri ka yi tse yi ba sai ka je nwu ju wa i yo yi ka gu ku yi ben wu, yu ma dai ku ri ka yi tse yi ba sai kaje nwu ju wa iyo yi ka gu ku yi ben buju wa ka ta ta kata ku yi tse bau. Ku yi ben a nwu a juwa. Then i ma ka kabi yi be a gepe a sati ba m’unya ka danyi ni hyan hun, mdan a nyunu a, a nyunu wei ꞌa ina ba ꞌu ladi, a ladi ‘a ‘a nyunu a ko ma gani n ya addua u ma ci bi wa ba cidon dole u ri addua’a toh u ma ka yi ya hwa ki, u tsaka, ya wa’aki u amma ladi ci nyunu a ko ma gani na fan yi ba bu ba tsatsa ya na’i wa ama wa yi don. Then a nyunu adi huan a nyun litini hun i bi yi gu ba a litini, a litini a nyun adi a ai wapan iyī gu ba nyunu adi, nyunu adi a’ a nyunu’a pa ba butso ko u ba bu ba tsatsa uri do uri ya tsa butsoꞌu uri ya kau, ba ya da, ya da, ba’a ya nani re kata a nyunu butso na, na na yadiya hun then. A nyunu wo hun a nyunu wo ci wa zu wa, a nyunu zo à ci wa a ba ka addu’a a nyunu a laraba bye na ka bye ya na wa cidon, u ma ka ci apa wa ka na kyon kyon ba, u ka yiya kyon re, kata u tsaka ya katau kyon, kata i nde gu so dan a nyunu wa i na yi tsa butso. Then a nyunu zo, a nyunu zo’a kata í nde so dan a nyunu a a butso na’i tsa ‘u toh uma ka biyi bye jon bu wa wabu bu wa wa wa hun anyunu mba a nyunu zo a nyunu byin kuma a nyunu wa abu wa wawa rî ga yì byín hun uma yi wabu ma yī byin hun uma yi wabu ma yī nu a za bye riga mbya mbwa uri za un ji uri byin then, fenda m’dan biya a yenda i ba wu na yi nu wapan, u ma nga u hwen u ri tsaka wa hwen gu, amma beri m zen yenda i na yi zen’ù i nu. Wapan ibye abu za wa in cu mayi ko, ko nu ma’i pan i na yi ba u m’dan a nyunu wei ‘a, a nyunu wa, a nyunu wa kapyin bye ri nde za yi fin abu gī bye abu bye ri nde ba, wa. Bye tson anfani giyo, bye wei gu a za hin then a nyunu dî gu ci a lokoci à à za para na tsa nu bīn bin, bin bin bye na hadda ci na yi dzun a, bye na yi tso hun bye nayi tsa anfani yi yo, anyunu zo a nyunu zo ‘a ci wa bye na’i abe zo za’i bye zo hun bye zo za tso gu bye zo gu then nyunu wo bye nde gu wo wo a hun uun, bye nafegu nde nafe, then nyunu fe, anyunu bye na yi fe, bye ma fe gu ra bye yi nde nna bye fe fe ‘u fe ‘u nde guso wa i tsa shiri wa bye nde gu nde wo, toh bye dan nyunu wo à bye wo’u, byema wo’u ma’i so then nyunu byin, bga byín byin a wa, a pa ma yi wa bu yi nu wa, ku bi wa bu yi wa bu yi nu wa, ku bi wa bu yi nu wa ra. Mgode ya. Ti ri, tiri bi, nyunu, a nyunu a’a sebe wa i yini wa i na yi ba ù dan a tiri munu mgodeyin ni ya.